L'äia in un locale piña de umiditæ, a l'é aspirâ da un ventilatore e sponciâ inte un evaporatore dove ghe passa anche unna fonte de calore. A temperatua a pròvoca condensaçion de äia e ægua insemme. L'ægua cheita inte un bollacchetto a vëgne scarregâ mentre l'äia a sciòrte e torna à çircolâ. Ciù ægua gh'é inte l'äia e ciù tante òtte se ripete a proçedua.